ଇହରା କାଜ୍ଯୋ ଜିଵନ ସନ୍ତୁଲନ ପାଇଣ ଜନା ସୁନା, ଇହରା କୌଡା ସଂଗୀତ ଏବଂ ଶାହିତ୍ତେର ମଦ୍ଦେଂ। ଏକ ସମ୍ରୁଦ୍ଧୀ ଅର୍ଥେଜ ଦିଯା ହାଁଚୀ। ଇତାରେ କିଛୀ ହାଈଲାଇଡ ଗଥନ ଏବଂ ସମଯାସୀମା ଜର୍ମାନ। ଲୋକ ମାନେ ସମଯାନ ଵର୍ଥିତା କୋ ବହୁତ ଉତ୍ତୋ ଦିଯାଂତୀ, ଏବଂ ସମଯାନ ଜଗତ କୋ ସଂଗାତିତା କରେ ବାରେ ଵିଶ୍ଵାସ କରାଂତୀ।